जिब्ल अन्ग् ब्रुम् निकित सन। म्बन अन्ग् निकिसो है खलि नो फुगर् नै। म्प्रए बे मज लिपुर् कुहै बुकु नै। ममि मन है फुन्ग् फुन्गौने। जरो मरिअ बिसेर। भब यबु मलम् मलबै। पतन्ग् दो खलम् नहि ये मलब। जरो कुहै जिन्ग् ब्रुमने ब्रुम् कुहै। जिन्ग् बेति बजर् औगो हतये औगो मुलबै ये। दोकन्कुर औगो मुलबै ये। अर बिअ गलौ बतये, गुसुन्ग् बतये। भ्रुम है। नन्ग् नि जिमन् किने। भ्रुम फुरव् है, नो फुरव् है, ले त्स बतये। भिको सिप्कन थकै मज अन्ग् जैयो। भ्रुम है, बेलेबेले दो कुम्नि बतये। जेरै है, नरि खुलि दोन्ग्फन्ग् निजबै। उअनि हसिप् गमि औ है। भने नै जैयो। अबि यबु मन है। म्प्रए जिन्ग् नि मबि औ है। गमि फुरव् है। भिको है, पन् ननि है। पिस खमै नै जैयो से।